Kôa fiara vaovao edy, ten̈a araiky mbola vao mety zato tapitrisa Ariary any dônko e, misy mahazo any feky vidiny araiky. Fa kôa vangany araiky efa avy niasa, irô fa kay àby io ndraiky rôapolo tapitrisa Ariary eo fo efa mahazo, ià, efa mitaingin̈y.